नुन्ग् सोन्ग् नयु मुन् से गुबुन् गुबुन् रुकुम् नि सोस् बहयु। नुन्ग् थन्ग् मकसिखो परेलैक् हलम् ने हुगुन् नम। सोन्ग् नयु बहय् जनेउइ सोर सन्स्र सोस् पुर्नि मदप् दोन्ग्। तोमत सोस्, सोय सोस्, भ्भ्क् सोस्, बर्बेचुए सोस्, ओफ्रित् सोस्, अरो, होत् सोस्, पुन् प्रुम्बो गुबुन् गुबुन्, सग्र। अद रुपुरुक् गु त्य्पे दि <hesitation> द जप् दिर् न हुयु। भेसेन्ग् रुकुम् नि सोस् दोन्ग्। नुन्ग् निकुछनुन्ग् सुरुकुस् मगिदि सोस् नन्गु।